nən jəb faʊtanga dʊr kəngʊli mo sʊwe nyənkən gʊnerəyən, bən sʊwe nyən kə gʊnne rəyən a hʊy, gʊnerəgən nan sʊ dəlyəng, kətə yəm to ni ka kətal ki, ma ba yəmji a nənga aji ka kətəl liyʊ, jui ni a sʊ dəliyʊki gʊ bajigga ji a yəm a nəngai, chire nyenki, bii rəgən nən sʊ mən grawʊrəng mən bwe tʊnwi, nən sʊ mən nənga wʊ dəhyəng, karə nyənkə nənya rəyən, gʊne nən bwite, gʊnne nən bwiləmri, ngʊne nən yilang a bwi ndeni bən chi kənool ki kən kʊra bətəbi, n sii kak, mən, n dəbe nyʊ mən bare, nya kasi, ki bətənya mən barə kasi məni mən yʊre, mən yilla məni bətəbi tʊgaire, nən yil yilang yil- yilang. mən sʊgʊmən nyu yilangkə mə chʊrʊnkə ki kən nvi ləmang a bwiyamiyʊ bən nya ki kən di nkura bətəbi məm mən bwe məni mən yille, wʊ yille na damən dəmənbəki kən məsatən, wʊ yillə na jənə dəmənniki, ki kənən yilə kʊ nsʊwangʊ chire nən yəmbə noo <hesitation> karə dʊtətən mwura bwiyagʊ ki kən mərabwi regən nyənkəku, mərabwi rəgən gʊjii te nəmu kadii a ban dʊwa dii a bandʊwa kayiyə a yibəməme dʊte tən dʊ dʊ wi, yi wʊlang wʊlogi, n berəgə go nyənkən, nən lʊngtənno mwiki, kən jir rəya tasi yigi yʊre, batimemn yʊrege, ai ki kən dəb kayi dʊk n mai tənna mʊri, n maye dʊkkə mən chʊrʊm wʊlog wʊ lʊgən kən jire rə yən. njire rəgən nali swir wa tari nəb kə churə swir, kən nʊraire mo <hesitation> swidandə <hesitation> mə mə kəma mo swir nən, chʊ du swiməne jinii nyai, bər ki a nya mə wa mʊri n yʊbita bətətbiyʊ, n yəmbə ji nya, nyəmbə mo swir da məyən watari, mo mən nəngu məksate mən nənya bwiləmri mo kən yui məne jinii fi, bəngə mən chʊrə da ji nya be chʊ kəmta miyʊ wʊnəbʊtəng kəmə kəmarə mo a wai yʊbi, wʊng nənyaiwe yʊbi a bətəbiyʊ wai yəniwʊng nəngai we a daʊtən bəu nənga nyəng kang kəmarang kən nənyang me kəmarang kə nyang bərki bagi kə swiməne, n gran n dwibə nʊtərə gw, bagi ka nʊraire go kən dab nyʊ wʊlog wʊlog mən yʊre tʊnganka məying kə rʊraire rəge yo go dʊkka mənkə təmʊ a gʊnən ne nə jire rəgən ka be, nən chʊrə swir da mən a tariyəng də swir da mən a tariyəng də ka le, kə, kən gʊn mə nʊrare, bər ki ka yʊlo jina nʊnati, kayəmgo nanu rə jigʊ məma yəmbə mo jina nʊyi be swimənəki kəmən nʊrare kətə yəmbo, yʊbi a bətəbiyʊ ka ləm rəyən, yʊbi ta bətəbəyu a ləm deni, mən chu a lələm nyayʊ, mən chʊ a kəyabe nsʊwangʊ karə gʊ jui nyang nbe yo nyənkən nəbəba nənəm a ti miyəm kinoo, a kan a mʊri ki kənə be nən ma wʊ miyəm nən di nən bəb yagi jinii nən kwiya mʊri nən təg a kərang nʊ nən nənga jinijaʊri, me bənən mwatən kərang bənə kwilən hii ki kənə lʊgʊro nʊ nən məsa jini nʊri nyənkə nəbbə gram ba nənəm nəngarəgəm bərki nebəba nənəm nənga jini jaʊri ki, kanə jigarə nyənki nənga gərəng. Bən nya nən kʊr bwite rə koo nyənkə kʊ koo karəyərəng ki, bənəndi nən kʊra bwi a gani dən dan dəndang gan hane rə kagəmbagəm, ba chirəge nyənka ba chi a nəngu rəgən bə nən mawʊ miyəm bə ki kənən be nən lʊgʊrore, nən nənga nyangən a gai kən sʊmaən məsawure nyənkən nənga jiniwuri rəgən, n lʊgʊroki kən taʊ ndo nən jaʊ jini jaʊri, gʊ jʊi ki gʊ ba ma kə ka ditənrəga chiyangʊ kə wʊrere ka ma wa be rəge, məm nyookə nən karə yə nən bələbiyəng, məni jinijaʊri noo a bii be nmiyəm, kikənə mʊrga rə bii noo kənə nənga jinjaʊri wai yʊbi we, nənga yʊbi we a jʊ mən ka mən bwei, nən chʊ da nən nəngu ji nyu, nən chʊ da nən nənga ji ba jigbəni, məni yʊbi mən sʊgʊ mən a jʊ, hi, nənga bə yʊtii ki, təma siila ki mebənnui ləmang. tebəba nənəm a diya səi kinoo, nji nən chitənna kaiyu, nən kawobi a kani ki ji nən be nən chitənwi, nən ba nən chitanna kʊsi, ka nənə yʊ a gʊn grawi, a gʊn biwi, ka nən gʊka bərə mo ka kʊlni, la kulni gʊ nən yijirə nən chiwi nən nənga yʊti la kʊlli gən kaita nənu nən nənga yʊtiwi, nən di nən chi ə yai kənəng nənya yʊte, gai ka ritə gai warigʊ, nəndi nən chi ritəmən chʊri yiki, ka kətənlangwe ləman, nyənkə nən nui ləmangərəng ki kənən chi a yai nən nui ləmaang ka nənəng, nən məksare nsʊwang sʊ, jui mən ka mən bwei mən sʊgʊmən yəmbə nyam mə rə bwe ba məbərai kə bən dʊwi. kə bwe ba kəbai kəbaiki bən yəmmo kən yamən kəbər da kəbayən, kən bwe ba baiki bən yəmmo kən yamən me bən dʊwe mo mo ka bai me bən dʊwe gʊwʊ ki, lakʊli nən dii nən chigʊri nəndi nən chiga nən nənga bwiyatə nən di nən chitən na bwigatə nyəgʊ nən chitənna bwiyatə deni, nənchi yən bwigətə nən chʊda gəba tʊbaga bən bər nəwa yʊbi ta bətə biyʊ bənən di nən chutən na bwigatəgai aji mən yiytəna jiyʊ a hʊi mən ka mən bwei kən nənga yʊbi deni, <hesitation> wʊ jiya nʊti bərki kʊ nyayənke, nemiyʊ ba danyyi rə jinijaʊri ki.